أعتقد أن الشخص العادي في مدينتي يصرف حوالي مئة وخمسون إلى ثلاثة مئة ريال أسبوعيًا، مما يعني تقريبًا من ست مئة ريال إلى ألف ومئ- ومئتي ريال شهريًا.